Hu <hesitation> yukú vadon deyúu ngakú vikó navidad yaté hu un xhiova nodeiyó dadanañu, hon xhikandoná chendoté ká ngu dengue xhío dandiá ya'á nreyú ani nidandeyúa nó yoko ya'á, tunria casasoná ná chí cuenta ná kuá comida na kaxi nro na jakua navidad, ñi'i xhinrodoná iin chón té ñadaké ñakandode dikunreindó.